nboŋ de tuti le fasoŋ <hesitation> telee, feŋ miŋ a ka a juubee a disitansi, deeseŋo be dulaa doo to, madisoo be dulaa doo to, doo ňaa be a kaŋ, a ka kii ite ye naŋ, i ka a jiibee, ekeraŋo to. Donku, feŋ ne ka taama ali teema miŋ ka, miŋ, miŋ ka rajoo kumoo sanba, miŋ ka telefonoo kumoo sanba, wo le ka telee fanaa iimaasoo naa ti puru i ňaa ye a je. ekeraŋo to <noise>